Rate injo ri kamponga nu paling sukarra yya utang ni uppa injo kunjo, utang keloro ka injo utang keloro a injo hatang kalia hojanna, iyapa na riek punna musing bosi i nampa sarro toppa pole bosia nampa kule to injo timbo injo ee utang keloroa, nampa punna nu hambang alloa, anre kalia utang keloro attimbo lohe ji batang keloro rate ri kamponga punna nu hattunna todo, pada injo bohe ku riek todo kokonna utang-utang nganu riek to injo anunna utang keloro pada to ji sebenarna nu utang-utang na injo boheku cumang ee iyaji inji-njo keloro a nu sikali sitaung nampa attimbo, jari iyanjo paling susa injo na ni hoja la ni kanre nampa nu ballo to pole kan-kanreangang na injo riek to injo pole utang ni kua petes hatang todo hojanna ka nu anre mentodo rate ri kamponga timbo pakunjoang riek ja isse pakunjo ee pettes aklampa paki ri pasara nampa biasa todo ri pasara anre to ja pole ni balu riek ja biasa mingka nu kajjala todo ballina, jari susah injo la ni huja injo pettes a injo Ka biasa injo lampa ri pasar basokeng nu anre kalia injo mange ri balu ee pettes injo lampama ri lalloasa pasara lalloasa anre todo, ri pasara batang nu hatang minto hojanna injo pettes a injo jari kajjala todo i balling na injo ballo na injo pettes a ka nu kulle ni langsung ni kanre kulle todo ni pasi campuru i lada na ni panjari i cobe-cobe untuk nganre juku' oke